Mombanà tantaranà brushing, brushing dia raha fagnamaignana randrana, izy zany a dia misy koragna mampandeha ananzy fa sy hoe mandeha ho azy foagna aminà rano, sasana madio sara be i randrana dia madio igny avy akeo a dia misy raha posirina aminazy bokotra bitika zay dia mamoaka rivotra mahamay be izy a dia afaka magnamaigna randrana.